ایتوپیا، د افریقا په ختیځ کې پروت هېواد، یوه متنوع توپوګرافي لري چې د هوا په بڼه کې یې هم څرګند اغېز لیدل کېږي. د سمندر له سطحې څخه د لوړوالي له امله، د ایتوپیا هوا د نورو استوایي سیمو په پرتله ډېره معتدله ده. په لوړو سیمو کې هوا ډېره سړه او مرطوبه وي، په داسې حال کې چې په ټیټو دښتو کې هوا ګرمه او وچه وي.